Waaw nit ki moom mënta nekk bët bu set muy am kontante paska kontante ak naqar ñoo ànd. Man nga kontaan léegi balaay mat ñaari minit ñetti minit naqar ñëw ganesi la. Kon nit ki moom, su fekkee dafa jël boppom boole kook ñépp nekk benn li muy yëg kontante moo ëpp li muy yëg naqar. Waaye kontante moom mënta nekk every day. Dangay am naqar di am bànneex. ñaar yooyu ñoo ànd.